उस तरह एक धारदार आजार होगईशे जे आम तोरपे। हाथ से हजामत बनावे के इस्तमाल होईशे इ मुड़ेवला। चाकु की तरह होगईशे जेकर धारवला सिर मुड़कर। एकर हेंडिल में बनल दरार के में फिट होजाईशे उस। तरह का उपियोग प्राछीन काल में मानों के सरीर से। बाल साफ करें में कईल जाईशे प्राछीन मिस्तिरी। की सभयता में एकर परियोग के प्रमान मिलल शे।